طبعا خمسة سبعة عشرة احدى عشر ثلاثة عشر خمسة عشر اربعة عشر اثنى عشر ثلاثة عشر واحد اثنان صفر اربعة ستة تسعة ثمانية وكذا يصير كل الارقام بشكل عشوائي